<hesitation> khari murende wanje muyanziranga avekhu navindu khuri inze avule khuvaa mutakha tawe khuri inze nyola vindu khari naye anyole khuri vana vanje vagasiswa khandi veve vagasiswe vavee vulai amwenyera aveekhu namaisha malai khuri ganje apana asave save vindu tawe avekhu namaisha khuri ganje nikhuzia kwikavaa naye khungwikhu ichai wewe khaze khangwikhu iwanje ichai vana veve vaagani navanje vamolome vulai khuri vana na murende namurende haya aleromurendaoyo shindenya mundu wamakhuva zimbemba shina <hesitation> ah khumulomeza makhuva ganyasaye akhuri kwegizane makhura muevagili kwegizanekhu khari kwimbe rwimbo khusalekhu kwegizane za makhuva malai apana zimbomba wanewane tawe akhumenyeza ndio vulai shichira khurembana namurende khari vanawa vavuminya murende imoni lakini nukhumenya namunde vulai vana vangwe yava vamaavavose ai huyu ni mami huyu ni baba shivara muminya imoni tawe khugenago gainze nyanziranga hamenyanga sindenya zimbembaa ta shindenya zimbembaa ta shindenya vitina tu vana vivagosanira vandi nivahulana Vanayavo nivovo, khandi ni ange, vana vahurizane, mundu wa heshima nimulai, shiyenyanga arejeriza mundu tawe mundu wa heshima. Mundogo akhumulombanga uvamundu mulai, khari mwitala rivu rirai, khandi mundogo hari na bidii paka akhave shindu sheshe arime, arimekhu mabwoni, anmezingisha, arombekhu hango hehe avee hari mundu wa bidii, shigenyandu nasavasa vindu tawe agasane vindu vievie mwene arele munzu, khusavasa nivulai tawe, shichira vinduyero nuwakhurizaghu ulazia khughula ijumbi, ulagula magura, uvuvekhu isavuni ibidii yoyo ikhuezanga vindu vyovyo mwene. khari vindu yero unyara khuakhu murende na murembe na murembe khandi akhuekhu wabidii shichira murende harina bidii iwe urinabidii, murende akhuekhu iwe unnabidii, murende akhuekhu iwe umuhekhu nimumuloma naye vulai, vana vavulekhu yo vize valajilekhu yumu, yumu vavulekhu vazi valajile yomo shichira muhurizana namurende, shimurembana tawe, shimugosanaa tawe.